nyt on kahdeskymmenes päivä toukokuuta yhdeksäntoistasataakuusikymmentäneljä ja jatketaan vielä Heikki Toropaisen kanssa täällä Kiteen Kiteenkylässä Heikkilän talossa jos te kävisitte vähän lähemmäksi tuota pöytää niin se kuuluu aina paremmin tuollahan oli semmoinen hara vielä - teidänkin talossa tuolla heinän vierellä
niin on siellä sellainen sellainen puusta tehty risuhara
vieläkö sitä on käytetty
sitä käytetään vielä tänä kesänä perunan taimia harataan ja harattiinpa ruistakin tässä pari viikkoa aikaa sillä kun kylvettiin rukiiseen heinänsiemen niin sitten sitä semmoista limaa pölyä harattiin pois oraasta ja hämmenneltiin siementä sinne juureen ja se näkyi rukiin oras hyvin tykänneen siitä jotta kun hänelle tehtiin sellaista koiruutta seuraavana päivänä se se nosti niin niin oraitaan kiihokkaasti ylös
ja sitä vierua aiotte käyttää vielä tänäkin päivänä
niin vierua käytetään nyt tänäkin päivänä kun mullokset on kylvetty viljalle ja niihin tänä aamuna kylvettiin jo heinän siemen ja nyt ruvetaan niitä silittämään sillä vierulla jotta niittää varten sitten syksyllä kun korjataan niin jotta on koneella parempi niittää ja tai muulla käsiviikatteella pinta sileäksi
ja semmoista siellä ihmeteltiin kanssa semmoista kun oli käsikivet vielä
niin meillä ne on ollut tuossa ihan ne on ollut siitä lähtien kun minäkin tänne tulin minä ollut seitsemättäkymmentä vuotta tällä paikalla niin silloin oli nuo samat kivet tässä tullessa jo
ne oli niin kuin vähän eri kiviä ne
niin eri kiviä oli toinen oli vähän kovempaa toinen pehmeämpää ja ne oli kunnossa kun minäkin tulin tähän ja niillä oli jauhettu ja sitten minä niitä muuttelin aina toiseen huoneeseen ja jauhoin minäkin niillä talkkunaksethan ne oli erikoista kun niitä jauhettiin kodissa talkkunakset lestiin ja survottiin huhmar oli nimeltään jossa survottiin
minkä tähden se ne kivet on niin kuin eri lajia vähän
no se miten nyt lie tämä sattunut kyllä ne saa olla muuten yhtäläistä kiveä vaan miten heillä lie nyt sattunut se semmoinen mukava kivi niin se sattui nyt erilainen jossa ei ollut niin takomista eikä muuta
mitä kiviä ne oikein on ne
se on teräskiviä se se semmoinen se harmaa kivi ja
onko se kovempaa
kovempaa niin ja sitten se valkoinen kivi jossa on semmoisia - kiiltäviä aineita niin se on semmoista pehmyttä kiveä
mitä se on se kiiltävä aine siinä
se mitähän lie semmoista se on semmoista kun tuoreviisiä sitähän tuolla kallioissa on sellaisia missä on sellainen iso kivi vaikka pellolla niin niissä on sellaista jotta se on ikään kuin mitä semmoista kalasuomuista vain se on siellä kiven välissä
miten sitä ennen sanottiin semmoista
- sitä sitä sanottiin kasinkullaksi kasinkultasekaista kiveä ja se on hyvin pehmoista siitä käytettiin kun ennen tehtiin kiviuuneja - se oli muotina että kivestä kun tehtiin niin muurarit hyvin tykkäsi siitä kun tehtiin - tulipesää uuniin se oli pehmyttä se sieti tulta se - on oli kolmet neljätkymmenet vuodet kesti tulipesä kun tehtiin sellaisesta kivestä vain tulipesä uuniin se sellainen se kova kivi joka tuossa on se teräskivi se ei pidä yhtään tulta niin vaan se valkoinen jossa oli niitä semmoisia niin se on hyvin tulelle niin ennen tehtiin niistä se uuniin niitä ---- tulenkäypiä paikkoja niin
onko täällä vielä muutakin kiveä
niin no ei ei täällä muuta ole kuin sitä näissä seuduin ja näillä mailla ei ole muuta kuin sitä kahtalaista kiveä tätä teräskiveä ja sitten tätä pehmoista niin
koska sillä on vielä jauhettu sillä semmoisella myllyllä niillä kivillä
ei ole jauhettu nyt nyt nyt siitä lähtien kun tuota tännekin Kiteelle saatiin näitä uuden aikaisia myllyjä joista tehtiin ryyniä ja kaikkea lestyä ja siitä lähtien kun tuota tuli tämä vehnänviljelys tänne Suomeen niin tuota ei siitä lähtien on jäänyt nuo käsikivet ihan hylkyyn kun tuota vehnää kun ruvettiin viljelemään niin piti saada ne vehnäkoneet ja kaikki näet ja siinä ne sitten ne ryynikoneet samalla ja jotta rupesi saamaan ryyniä ja vaan vaan ennen
tehtiinkö maltaita ennen vanhaan
kyllä kyllä ne teki maltaita sitä tehtiin - sitä ruismallasta ja etenkin jos sattui semmoisia vesikesiä niin se tahtoi mennä viljat rukiit mennäkin maltaiksi kun ne tahtoi itää kuhilaalla ja niin ja niistähän sitä maltaista sitten sitä kaljaa tehtiin se oli hyvin sellainen oikein jouluksi ja sen semmoisiksi niin se oli se kalja vihon viimeistään saatavaa ja se tuli hyvää näistä maltaista
jos puhuttaisiin se se maltaanteko oikein tarkkaan ihan alusta lähtien
ne tuota taisi ne naisväki tuota niitä kostuttaa ihan niitä rukiita ja vähän hauduttaa ja sitten tuota niitä piti kyllä kuivata jotta sitten ne meni tuollaisella myllyllä vähän niin kuin jauhon tapaisiksi ne oli uunissa kuivattiin näet pantiin uuni arinalle kuivamaan ja kun saviarinat ennen oli näissä kiviuunissa niissä ei ollut tiiliarinoita niin siihen vain levitettiin kuivamaan samoin talkkunakset kuivattiin sillä arinalla
no sitten kun ne oli kuivat niin mitäs sitten tehtiin
no sitten näet näillä käsikivillä näet jauhettiin jauhettiin sellaisiksi karkeata jauhoa josta sitten tehtiin sellainen mämmi pataan uuniin vielä paistumaan ja se siellä yön seudun paistui siellä uunissa ja vieläpä aamusilla koeteltiin sitä minkä makuista se on niin se oli niin hyvää imelää niin niin jotta ja sittenhän se siitä tehtiin sinne veteen jo sekoittelivat haaleaan veteen sitä ja naiset ja ja sitten siihen pantiin - käyttöä vielä sitä ei ollut tätä nykyajan hiivaa niinä aikoina muuta kuin taikinassa kun oli aina emännät kun heitti sitä hapanta kun paistettiin niin kuin tänä päivänä leipää niin sitä heitettiin pieni muru hapanta taikinaa ja vastaisen varalle jotta se hapatuttaa seuraavaa taikinaa ja niin sitä pantiin sitä hapanta siihen siihen tuota kaljan sekaan jotta se rupesi niin kuin käymään niin sitten kun se kävi pari vuorokautta niin siitä tuli siitä tuli hyvä juoma
millaisissa astioissa sitä kaljaa tehtiin
ne oli sellaiset puutiinut ennen ja puuvanteet niissä ne oli korkeita tiinuja oli tuollaisiakin ja ja sitten oli ympyräisiä puolikoita ihan jossa oli vain runti noin ikään niissä pidettiin ja niissä oli sitten se tapinreikä josta laskettiin uurteesta ja sitten ne runnit niin kuin puolikossa pidettiin niin se tukettiin oikein kun se oli sellainen runti noin ikään niin siinä puulappu se tarkasti siihen painettiin ja vielä ihan emännät sen semmoisen tekivät jauhoista semmoisen iskoksen ja sillä ne reunat noin ikään iskostettiin jotta ei henki käy siitä lunkusta sinne jotta se oli sitten näet voimakas se ei ole väljähtynyt se oli maukasta juotavaa
mitenkäs niin kuin suuriksi juhliksi niin kuin jouluksi niin tehtiinkö täällä jotakin parempaa juomaa silloin jouluksi
no ei sitä ihan minun muistin aikaan ennen ollut sitä vapaata vapaata tätä muuta väkevämmän tekoa se oli ennen kappaleen toistasadan vuoden aikana mikä lie siitä aikaa toistasataa vuotta kun se on ollut se vapaa se jotta väkevämpää sai tehdä
tehtiinkö tuommoista niin kuin olutta tai sahtia
niin sahtiahan se oli tämä kalja justiinsa sitä nimitettiin sahdiksi ja kaljaksi jota minä nyt selitin niin sitähän sitä tehtiin kyllä niin ja hyvistä tarpeista niin kuin rukiista ja perunaa pantiin niin voi ihmettä kun se oli väkevää kyllä hyvää se oli ja sitten kylmässä vain oli jotta kesälläkin jos jos pidettiin niin se piti olla kylmässä no talvella luonnostaan kylmähän se on
joiko nuo naiset sitä sahtia tai kaljaa kanssa
niin no minkäs tähden sitä käytettiin semmoisena ihan niin kuin ruuan sijassa kun ei ollut maitoa vanhaan aikaan kun ei lehmät lypsänytkään monessa talossa talvella ne oli ihan ummessa ei ollut maitoa niin sitä kaljaa piti ihan pitää ruuan kanssa niin kuin kostukkeena se oli - se oli ihan sitä vasten näet niin
onko mitään tuommoista juhlajuomaa
niin no ei sitä nyt sen erikoisempaa ollut - juhlajuomaakaan
se oli se samaa kaljaa
samaa se jotta jos nyt jotkut emännät tahtovat tehdä niin kuin voimakkaampaa niin tuolla tavalla sitä sai tehdä monenlaista niistä tarpeista mellompaa ja kovempaakin vaan ei siinä mitään sitä alkoholiainetta tullut olemaan se oli vain muuten väkevää
olikos semmoista juomaa niin kuin olutta ollenkaan
ei ei niitä ole ollut ennen aikaan tuota sitten oli minun lapsuuden aikaan tätä niin kuin kaupoista sai tätä limonaatiksi jota sanottiin no siinähän nyt oli happoainetta kyllä jonkun verran sitä sai kyllä jo siihen aikaan niin kuin minunkin nuoruuden aikana
olikos se oli niin kuin kuusikymmentäkuusi kun se kiellettiin se pontikanteko oikein viinaa mitä se
niin niin se -- viinaa se oli silloin silloin se oli kyllä se voi olla niillä minä en niitä vuosilukua kyllä muista vaan se siitä on aikoja paljonkin voi olla niihin aikoihin kun se sitten kiellettiin se oli näet silloin sitä aikaa se oli vapaata
se on niin kuin teidän vanhempien aikana niin se oli vielä vapaata sitten kun siitä ei ole ihan sataa vuotta
- ei ei ei ollut ennen ihan vapaata minunkaan vanhempien aikaan ei se oli yhä vanhempi asia ei ollut niin ei se ollut
eikös se ollut että kuusikymmentäkuusi tuli laki uusi vai miten se oli siinä
niinhän se oli vain tuota ei minun vanhempien aikaan ei ollut vapaana se oli jo kieltolailla niin oli
koska teidän isä on niin kuin syntynyt tai äiti
sitä minä en oikein enää muista niiden syntymää en
onko ne kumpainenkin täältä Kiteeltä
Kiteeltä olivat
tästä kylästä
se oikeastaan oli tuolta peruisin oli minun isäni tuolta Säyneen kylästä joka on nyt tuolla tuolla tuolla mennään tuon Savikon Kankkusen taa tuonne tuota tietä niin sieltä oli peruisin
onko se vielä niin kuin tätä Suomen puolta nyt
se on Suomen puolta on on Suomen puolta siitä on vielä niistä paikoin vielä on kuusi seitsemän kilometriä rajalle jossa oli hänen syntymäpaikkansa ja minun äitivainajan syntymäpaikka oli tuolla Ruppovaarassa tuo salmi joka on niin siellä joka on Ruppovaaran kylä niin sieltä
te olette kuitenkin kuullut sen pontikankin teon että jos puhuttaisiin sekin oikein että mitä siinä pitää olla että siitä tulee oikein hyvää
niin no minä kun en ole häntä nähnyt niin äärestä pitäen vain kuullut olen jotta tuota miten ne nyt sitä on tehneet nehän on sotkenut jauhoa vain tiinuihin happanemaan ja ruisjauhoa ja kaurajauhoa ennen vanhaan nykyään kyllä sen kuuluvat vielä - tehdä suhuuttavan sitä vaan nyt kun on nykyään toinen muoti kuuluu olevan ne sokeria vain panevat vaan ennen viljasta
ennen vanhaan ne oikein
niin ennen vanhaan viljasta sokeria ei ollutkaan ei kuvalla ollut kahvin kanssa vaan - ken harrasti sitä niin ne oli tehneet viljasta vain jotta jauhoa vain ja sitä hapattelivat joitain vuorokausia umpiastioissa ja sitten ei kun lopulla keittämään niin minä häntä en osaa sitä niin selittää kun minä en ole nähnyt äärestä pitäen vaan silleen kuulin jotta miten ne on tehneet
tiedättekö millaisia asteita siinä piti olla
siinähän on tietysti eihän se näet tulella kun keitetään niin siinähän piti olla semmoisia tietysti sukunapatoja niin kun nyt oli kattiloita ja tai sitten sellaisia peltiastioita eihän se muuten se ei ennen puuastiassa kun tuli alla kerran niin niin
mitä siinä oli niin kuin käytteenä
niin - eiköhän ne lie vain suorastaan panneet niin kuin taas sitä vanhaan aikaan sitä taikinahapanta jota niin kuin sahtia tehdessä ja leipää tehdessä kyllä kai ne sitä on panneet kun ei hiivoja vanhaan aikaan ei ollut niin kun nyt on hiivat ja sokerit joista ne nyt mahtanut valmistaa kun sen yhä näkyy olevan noissa lehdissä jotta kyllä sitä vain milloin missäkin laidalla maailmaa on tehty
tehdäänhän sitä kai vielä melkein joka pitäjässä jossakin
no kyllä kyllä tokkopa lie yhtään pitäjää jotta ei ole äijää vähän sitä merkkiä kyllä se vähän siltä kuulostaa kun noita päivälehtiä katselee
ainakin noin omaksi tarpeeksi
niin
taloissa
niin omaksi tarpeeksi ja se siinä ne sitten tietysti sitä - antaa muillekin se harva talo on semmoinen joka tuota malttaa sen pitää niin omana tarpeena jotta se ei näytä naapurilleenkaan tippaakaan ei se ei se säily mitenkään niin
miten se oikein ennen jäähdytettiin
niillä kuului olleen sellaiset vesitorvet ja vesitiinut vielä siinä vieressä jotta se tuli jotta se olisi kuuluu tullut sellaisen torven kautta menemään sen vesitiinussa oli se torvi niin kuin ja siitä kautta kiertämään kiertämään näet kun se sitten höyrystä muodostui se tipoittain niin
tämähän on ollut ollut oikein tuommoinen kuuluisa pitäjä tämä Kitee
niin kuuluisahan tämä oli vaan ei tämä sen tähden vielä kaiken pahimpia kun niitä tuntuu jotta niitä on ollut muualla tuolla täällähän on museossa on kuulkaahan ne yhdet siinä koululla minäkin katselin niin siinä on ne yhdet keittovälineet joilla on vanhaan aikaan keitetty niin se mestari haastoi minulle me pyydettiin nimismieheltä eikö te yhdet keittovälineet kun ne näet niitä pitäjältä keräävät ja ottavat pois niin jotta tuokaahan tänne museoon niin pidetään täällä mallina ja ihmiset näkee niin minäkin viime talvena kun rekeä teetin niin se Vesa näytti minulle sitä museota ja sanoi tuolla ne pötköttää nuo viinankeittopelitkin ne oli siellä seinävieressä
missä täällä on se museo
se on siinä veistokoululla
siinä kirkolla
niin kirkolla siinä kunnantalolla joka on se veistokoulu niin siinä siinä museossa niitä oli ne yhdet pelit niin sitten Havola oli antanut ne tuotaa jotta pitää nämä yhdet pelit viedä sinne museoon jotta tuota näkee ihmiset niin se mestari kun me siinä katseltiin muita sälyjä niin näytti minullekin ne oli siellä seinävieressä on ne siellä ne on näet muistina siellä on kaikkea sitten tätä vanhan ajan sälyä siellä on näitä samanlaisia jauhekiviäkin on joku pari kun meillä tuossa ja vanhaa astetta ja kaikkea vanhaa kelloa ja niin vanhaa suksea ja kangaspuita vanhoja ja yhtä ja toista
oliko ne käsikivet ihan tuommoiset että siitä ei puuttunut mitään
ne ne oli noin ikään vain irtaallaan niin kuin nuokin siellä olivat seinävieressä
ei ollut sitä -
- ei ei ollut niitä laitoksia ei
oliko niillä ennen vanhaan omat nimet niillä käsikiven osilla
ei ollut ei niillä ollut mitään nimiä ei ollut ei ollut mitään niillä niin tuo Koskivirta sanoi minullekin jotta kun minä sanon on meilläkin käsikivet sanoi jotta tuokaahan pois museoon vaan ei ole tullut minun lähettyä heitä kuskaamaan häntä joutaisihan ne tuosta pois
oliko ne samankokoiset ne kivet alimmainen ja pyörivä
niin samankokoiset ne oli noin ikään tuota kokoa ne oli niin
miten se tappi oli siinä vai tappihan siinä oli mistä - väännettiin sitä päällimmäistä
niin se oli se napa oli läpi ja siinä näet niin kuin minä tuolla neuvoin niin siinä oli sitten päällyskivessä semmoinen lastikka johon näet sitten se napa pantiin jotta se kesti siinä sitten kohdallaan se päällyskivi näet pyörittäessä näet niin ja siihen sitten käsillä sinne päällyskiven päälle siihen koperoon niin pantiin vain jyviä noin ikään pikkuisen otettiin toinen käsi pyöritti ja toisella kädellä jyvää valettiin siihen niin pikkuisen mikä nyt noin ikään kolmikannassa niin sillä tavalla se kun pyöri niin se jauhoja näet sinne ympärille sen alimmaisen kiven reunoista näet näin ikään ympärille siihen tämmöiselle pöydälle sileälle tuli ympäriinsä jauhoa ja niin
saiko siinä mitenkään jos halusi - karkeampaa tai
saihan se - sitä napaa joka oli läpi sinne - alakertaan siellä oli semmoinen penkki alla ja kiila semmoinen sitä sai sillä kiilalla näin ikään nostaa - nostaa niin kuin yläkiviäkin ylemmä silloinhan sai jo karkeampaa tai sitten jo laski niin jotta melkein ne hankasi kivet toisiaan silloin sitä oikein hienoa sai se oli silleen näet semmoiset käyttöohjeet siinä niin saihan sillä
minne ne jauhot tuli
jauhot pyyhittiin näin ikään niin kuin nyt tästä niin siitä pöydän laidasta asteeseen semmoisella siivellä ja rievulla ja niin vakkaan ja sittenpä vielä karkeampia jauhoja niin kuin ryyniä tehdessä oli ne tiheät vanhan ajan seulat pyörivät seulottiin pois akanoita ja ja sitten se puhdas tavara näet jäi sitten niin ja niillä sitä elettiin semmoisilla ja olikin makeita ryynejä ne kun kuivatusta ohrasta - jauhettiin ja samoin ruisjauhot huttujauhoja uutisessa jauhettiin ja kun pellolta saatiin ensimmäiset rukiit puineeksi niin ei kun käsikivellä sitä kyytiä jauhettiin jo puurojauhot jotta saatiin se karkea ruispuuro niin ja se oli hyvää
se rukiin kylväminen on vielä haastamatta mihin aikaan se kylvettiin
niin ennen vanhaan aikaan se oli niillä vanhan ajan ukoilla oli se rukiinkylvöpäivät ne oli vähän niin kuin merkkipäivät jotta ei sitä tehty pitkin syksyä ne oli nämä Maunut Maunun ja Samulin päivät ne ne oli niin ylösotettua niin kun elokuun siinä yhdeksännen - kahdenkymmenen päivän tienoossa on ne elokuuta vaan nyt nykyään niin ei sillä ole mitään väliä sitä tehdään jo elokuun alussakin ruista ja se Laurin päivä joka monesko se nyt oli elokuuta niin sitä ennen ei ennen käy ennen kuin se Laurin päivä meni sitten sitä vasta alettiin haastaa niistä rukiin kylvöistä

se valmistui sitten seuraavana niin kuin syksyllä vai joko se
niin se syksyllä näet se orasti niin ja oras talven alla oli ja seuraavana kesänä sitten samoihin aikoihin elokuulla niin se oli leikattavaa niin se tuli -- vuoden viipymään siellä
miten se tiedettiin milloin se on valmista
no sehän katsottiin tutkittiin tähkä näet ja jyvät milloin ne oli kovia ja niin ja kova jyvä muuttaa näkönsä näet tähkässä jo se kellastuu ja kovenee näet niin se ei ole ruohonpäinen ennen silloin ja ennen kun saatiinkin niin valmiiksi nykyäänhän nämä rukiit ei oikein niin - valmista tahdo saada ollenkaan miten nämä vuodet lienee semmoista vaan vanhaan aikaan kun oli rukiita leikattiin niin ja sirpillä kun leikattiin niin tuota ei uskaltanut se oli niin kuiva se tähkä ja se jyvä jotta ei uskaltanut lyhdettä viskata maahan ensinkään se karisi se piti panna sievään läjään ja nykyään kun -- eihän nyt leikatakaan muuta kuin työnnetään niittokoneella ja viikatteella vaan ei ne karise ne on vain vihannon puoleista nykyaikana kukaan ei malta niin kuivaksi vuottaa ja - lienenkö nämä ajat niin huonoja jotta se ei valmistu kylmiä niin
miten se silloin kun ei ollut noita koneita vielä niin ruis leikattiin
se oli semmoinen käyrä rauta jolla leikattiin ja toiseen käteen hamuttiin tähän vasempaan ja tässä oikeassa oli se käyrä rauta ja sillä leikattiin sieltä juuresta paremmin ja saatiin koura täyteen niitä korsia pantiin läjään taas ruvettiin toista hamuamaan ja pantiin toinen koura ennen vielä sanottiin avokoura nimeltään ja sitten kun taas - se on läjään pantiin samaan läjään sitten otettiin kolmas koura ihan mikä sopii näin miehen kouraan ja taas pantiin siihen samaan läjään ja sitten se alkoi sieväinen lyhde olla sitten korsia tempaistiin siitä semmoisia suoria korsia pyöräytettiin alle ja tehtiin solmi pyörälle sidottiin ja sitten sidottuna pantiin noin ikään läjään kymmenen lyhdettä yhteen läjään pantiin se oli sitten kuhilas siihen tuli kymmenen lyhdettä pantiin kuhilaaseen
minkä mallinen täällä on se se käyrä rauta tai sirppi vai miksikä ne sanoo täällä
niin sirppi sirppi se oli sirpiksi sanottiin ennen vanhaan se oli semmoinen vain noin ikään noin ikään se oli semmoinen tuota kokoa vain oli ja siinä sitten oli toisessa päässä siinä oli semmoinen väärä siinä oli puu näet semmoinen niin kuin nyt veitsen tai muun semmoinen puu jotta oli puu päällä että niin siitä kiinni pidettiin ja siinä sitten siinä raudassa oli hyvin tiheässä semmoista pykälää hienoa niin kuin hampaita jotta se paremmin tarttui korteen kiinni
miten se oli yhdistetty siihen puuhun liitetty siihen puuhun se rauta
se oli taottu se pää hienoksi se ne oli sepän tekemiä kun ennen oli niitä käsiseppiä niin semmoiseksi hienoksi ujakaksi niin kuin nyt nykyään on tuota noissa - puukkoveitsiksi joita sanotaan hienorautapuu sehän sillä tavalla justiin se oli siinä jotta sitten kesti näet se puu siinä ja vieläpä läpi sen puukalikan jotta vähän sai sitä raudan päätä sinne nietata niin niin niin semmoisilla sitä leikattiin ennen ja kaikki viljat leikattiin kaurassa ohrassa rukiissa niin se näitä sivuja kysyi
puhuttiinko semmoisesta sanasta kuin kamppi
mikä se nyt olisi ollut se kamppi
kamppi semmoinen sana no oliko se -
no kampi jos se olisi kampi ollut niin tahkoja kun käytettiin niin niissähän oli kampia joista pyöritettiin tahkoa ja niitä - hiekkoja tahkoja on nytkin käytännössä niitä oli vanhaan aikaan sitä sanottiin kammeksi sitä näin niin kun tahkottiin esimerkiksi niitä viikatteita ja kirveitä ja vettä pidettiin altaassa siinä jotta jossa se otti itsensä se niin
olikos tapana mitenkään juhlia kun viimeinen viimeinen kuhilas oli tehty
niin voihan ne muutamat kyllä pitää sellaisia niin kuin sirpinpeijaisiksi sanottiin niin mitäpäs sitä ennen kun ei ihan ollut vanhaan aikaan kahviakaan riittävästi piimää sai juoda piimää sitä nyt oli talonpojalla ja kaljaa sitä samaa sahtia sitä kesälläkin pidettiin se oli ihan virkistystä kun kylmässä pidettiin niin pellolle tuotiin se oli hyvää se juoda se sahti työaikana kun oikein siellä kuumassa oli niin
juhlittiinkos sitä työn loppumista mitenkään siellä pellolla jo
ei ei siitä ole ollut mitään ei siitä mitään ollut erikoisia juhlia sillä
ei sitä viimeistä semmoista lyhdettä tai kuhilasta mitenkään koristeltu
ei ei sitä koristeltu
oliko sitä tapaa jotta olisi huudettu siellä pellolla kun oli ruis selvä
ei ei ollut ei ollut minun muistin aikaan mitään niitä semmoisia ennen muuta kuin muuten hyvällä mielellä tietysti kun sai aina lopulle niin niin
talkoillako se tehtiin vai omissa
talkoilla sitä paljon tehtiin kyllä taloissa ennen aikaan niitä talkoita pidettiin hyvin vahvasti toisilleen käytiin talo talosta talkoissa ja ja niissä annettiin sen ajan ruokaa ja sitä kaljaa näet oli käytettävänä ja ja sitten kun kahvia oli niin kahvit huusholliin kanssa kun sitä tuli käytäntöön niin ja lopuksi sitten se karkelo sehän oli ihan suosittua nuorilla jotta ne meni talkoisiin mielellään kun tiesivät jotta karkelo on iltasilla
entä kun se ruis oli sitten kuivaa niin miten sitten jatkettiin
no ne kuhilaat sitten kun olivat siellä erään viikon jopa parikin viikkoa pellolla pystyssä sitten niitä sieltä ruvettiin hevosella korjaamaan ja silloin vedätettiin reellä vain ei ollut näitä kärrijuteita ja toisin paikoin ei hevosellakaan kannettiin semmoisilla sorpukkahangoilla niistä tehtiin kekoja pantiin ympyräiseen kekoon kekoon tuota jos missä ei joutanut eikä ollut - soveliaisuutta jotta puimaan vaikka riihet oli kunnossa vaan ne missä oli tekijöitä rahvaita niin sitä kiireellä jo puitiinkin pois ja ei kun jyvät aittaan ja pehkut johonkin silloin tehtiin pitkää ruisolkia saatiin pitkälle kuvolle näet kun oli sirpillä leikattua niin ne puitiin ja sitten jos ei missä niin pantiin kekoon semmoiseen kekoon laitettiin suureen jotta tuota se säilyi jotta se ei ottanut syksyvettäkään se oli viisaasti tehtävä se ruiskeko jotta se ei saanut sisään imeä vettä - tyngistä
miten se alusta
alusta tehtiin semmoiselle korokkeelle pantiin paksuja puita alle ja sitten riukua alle jotta joiden päälle pantiin pehkua ja sitten ruvettiin sitä kiekkoa näin ikään latomaan ja ympyräisenä
miten korkea siitä tehtiin
se tehtiin niin korkea jotta portaat piti olla ennen kuin pääsi keon päälle viimeksi niin kun pantiin satakin kuhilasta aina yhteen kekoon niin siinä oli jo lyhdettä niin kuin tuhat lyhdettä tulisi niin
miten se pysyi pystyssä niin korkeana
kestäähän se pystyssä kun se siksi leveälle pohjalle tehtiin ja sitten vähän sellaisia - suojaseipäitä näin ikään harvaan aina kupeelle niin niin niillä ne semmoiset ne oli ne säilytyspaikat ei ollut latoja niin kuin nyt pannaan joka korsi latoon heinässä viljassa ja eikä niitä tarvitse nyt puida jo syksyllä jo pois pellolta koneella se on nykyään kun tämä elämä tukkunaan on toisenlaista meidänkin kun puitiin silloin kun ei ollut koneita vaan nämä koneet on ollut nyt meillä neljäänkymmeneen vuoteen jo omat puimakoneet vaan siihen asti puitiin riihellä
miten se pysyi pystyssä semmoinen tai miten se päällystä tehtiin kun se -
no päällystä vain siitä sitten kavennettiin - varvi varvilta ympäriinsä kun varvit tuli näin ikään kun oli ympyräinen niin ja hyvin se pidettiin se keskus näin ylempänä jotta se vain lyhde oli näin yhä ylöspäin latva niin sitä vain varvi varviltaan näin ikään kavennettiin kuin kirkon tuota tornia viimeiseen suippuun ja ja sitten kun se jo kapeaksi saatiin ihan se pää sitten tehtiin pitkästä oljesta näet niin kuin oli ruisolki semmoinen iso hattu sidottiin se pää vielä nupulleen ja noin ikään ja se lyötiin sitten niiden latvojen päälle ja semmoisella kepakolla vielä pistettiin jotta se kestää siinä jotta ei tuuli saa pois se oli peitto ja se suojeli sitten jotta ei mennyt vettä sisään kun se vain taidolla tehtiin niin niin ja siitä ei kun talvella sitten aina purettiin riiheen
pitikö siihen tehdä aitaa ympärille
no piti tehdä aitaa jos oli semmoisessa paikassa missä karja käy niin vaan jos missä ei karja käynyt niin eihän siinä sitten aitaa tarvinnut niin mitään
tekikö metsän elävät mitään
ei ne ne mitään toki sitähän kun kekoja tehtiin syksyllä sitten toukokin kun tehtiin siihen ruiskeon luo kanssa kun se oli tavallinen maisema oli joka oli varustettu ennen sille alalle niin kun oli aina kolmeenkymmeneen kekoon tuota kun oli niitä nappuloita toukokeot pienempiä näet lyhyempi kasvu niin niin sitä oli aina siinä kerhossa kolmeenkinkymmeneen kekoon niin se oli hyvin nätti katsoa siinä oli kirkkoa niin semmoisessa korjuudessa ne ennen pidettiin ne viljat niistä puitiin vain sitten ja no riihessä kun kuivattiin lyhteet niin jyvät säilyi hyvästi ne ei pilaantunut ne olikin sitten hyvää parempaa jauhoa vielä kun nyt nykyään tehdään ulkokuivasta
millaisia ne oli ne vanhan ajan riihet
meillä on tuossa tuo vielä riihi tuossa tuo tuo justiin on jossa puitiin vaan uunia ei ole siitä uuni särjettiin pois ja nyt on heinää pidetty siinä siitä lähtien ne hävitettiin se riihi kun minäkin otin nuo puimakoneet ne näet tulee jo neljättäkymmentä vuotta nuo puimakoneet olla
montako huonetta siinä vanhan ajan riihessä oli
ei se oli yksi - yksi väljä huone vain niin ja nurkassa uuni vain sitten niin ja savesta oli sillat
savesta sillat
niin savesta semmoista jossa puitiin sitten mutkalla
ei kallion päällä puitu missään
no kyllä se jos kenellä oli semmoinen jotta kallio niin - kyllä - kävi se kallionkin päällä niin kun ympäriinsä näet seinä alukset oli kudottu kivestä näet jotta ei mene mihinkään ne viljat
miten se uuni oli tehty
uuni oli tehty semmoinen avouuni se näet oli sisäänlämpiävä siihen ei se ollut niin kuin - se oli ovesta savu tuli pellolle
oliko se miten iso
no se nyt oli semmoinen pari metriä kanttiinsa semmoinen neliskulmainen
minkälaista kiviä siinä käytettiin
siinä käytettiin ihan tätä tällaista se oli vielä parempaa kun siihenkin uuniin sai sitä samaista kiveä tuota valkoista jotta se tuli näet kun se poltti niin se säilyi pitempään ympärille sitten sitä teräskiveä ulkoseinille semmoista ja se oli ruukin kanssa tehtiin niin kuin tavalliset nämä tuvan uunit riihen uuni se ruukin kanssa se piti olla ja päällyskansi oikein tarkka siinä vielä jotta ei näet
pantiinko siihen päälle mitään tuommoista tuommoisia ympyräisiä kiviä
pantiin sitten jos kerran kaksinkertaisella pidettiin jotta oli sen kannen alla ne sieraimet josta savu tuli ylös siellä pidettiin siinä - siinä niin kuin meillä oli niin siinä pidettiin mukulakiviä
ei puulattiaa ollut missään
oli oli puulattioitakin oli semmoisesta lankusta oli oli vaan puulattiakin niin se piti olla näet niin tarkka jotta saumoistaan jotta se ei näet sinne alle mene vaan savilattian sen kun laski hyvästä savesta ja hiekkaa vähän siihen niin se oli niin kuin tämä pöydän lauta siinä ei ollut mitään rakoa niin
teillä on sellainen vai
on semmoinen silta vielä tuossa on
no se ei mennyt rikki sitten
no kyllähän se toisin paikoin aina rikki meni vaan se piti paikata aina niin etenkin uuni edessä jossa halkoja mutskuteltiin ja muuta niin ainahan se tuli kopero se piti korjata
miten se riihi ahdettiin
siinä oli jotakin noin kahden metrin korkeudella oli ne parrit siellä se jo tehdessä pantu sinne - saumoin ja sitten niiden päällä semmoinen leveä lankku pitkä joka sopi siinä kulkemaan niin kuin riihen leveys oli ne - se lankku pidettiin sitten siinä parrien päällä kun näin ikään ja sitä vain juoksutettiin ja noin leveällä lankulla siinä seistiin ja sehän nyt oli maasta jo näin ylhäällä se kulki se lankku noin ja sitten se oli riihi jo korkeampi kuin tuo nyt siellä oli sitten se tavallinen satsi niitä parsia taas toinen niitä oli pariinkymmeneen parteen ympyräistä riukua niitä pantiin aina se kolme riukua noin ja tuon verran väliin pantiin aina se kolme riukua rinnakkain ja ja jonkunlainen väli tuommoinen väliin ja sitten niihin pystyyn vain kun aloitettiin seinävierestä latjata niin se ruislyhde nakattiin pystyyn vain toinen toistaan vasten niin se kesti niillä ja se kuivui niin hyvästi näet siinä se oli sitten sitä ahtamista se oli ahdoksen ahtamista
ei millään seipäällä tai kepakolla ojennettu niitä sinne ylös
ei niitä ylsi ihan siitä kaksi henkeä piti olla - toinen ylhäällä toinen alhaalla antoi niitä lyhteitä niin se oli ahdoksen ahtamista sinne ylös ja sitten se uunin ympäristö loitokkaalti kierrettiin jotta ei uunin kohdalle ahdettu lyhteitä jotta siihen jäi sitä väljää näet jotta jos kipunoi tai mitä niin
se on tarkkaa hommaa tulen -
niin tarkkaa se oli tarkkaa hommaa huolellista hommaa se riihen hoitaminen ka toisissa taloissa niin tuota sitä ei saanutkaan poikanulikat eikä naisetkaan se ne vanhemmat ihmiset se isäntä huolehti itse sen lämmityksen ja siellä sai käydä monta kertaa lämmitysaikaan puut kun väheni niin ei kun panna lisää ja katsoa miten tämä on
kuka sen lämmitti
noh mieshenkisethän ne sen lämmitti ja aamupäivästä vielä jotta ei iltapuoleen jotta se on iltapuolella jo vapaata sitten niin sillä varalla jos mitä sattuu siinä ilmestymään
mitä puuta siellä poltettiin
koivupuuta poltettiin ennen siinä siitä ei roiskanut mitään kipunaa se oli tämä pihkapuun poltto sitä ei uskaltanut oikein riihen uuniin panna ja se roiskutti kipunaa niin koivua vain ja leppää semmoista
kauanko sitä piti lämmittää
no kesäiseen aikaan jos pellolta puitiin ei sitä tarvinnut lämmittää kuin pikkuisen parina päivänä katauttaa kun sai jo puida vaan talvella jos keosta puitiin niin jotta eivät ne tyngät näet oli lumisia ja tahtoi olla jo jäisiä näet talvella niin sai sitä kolme päivää lämmittää oikein napakkaa jotta se - joutuu niin kaksi ahdosta viikossa kerkisihän sitä jouduttaa kolmen päivän lämmityksellä maanantaina ja lauantaina
mikä se toinen päivä oli maanantaina ja
niin ja lauantaina vaan samoina päivinä piti saada ahdos sijaan sitten entinen puida ja ahdos sijaan taas niin se oli ihan melkein toisissa paikoin se oli tinkatyö
jos lauantaina puitiin niin ennättikö se maanantaiksi se valmiiksi
no se oli se oli tuota vähän sitten jo sekavampaa jos se lauantaikin kerran meni vaan tiistaiaamuun viimeistään
ei sitä yöllä lämmitetty
ei ei yöllä ei ei se ollut tapana yöllä lämmittää sehän oli hirvakkoa oli tukkunaan se aamupäivästä vain on minulla oli tapana jotta lämmittää ja sitten jotta puolelta päivältä olla jo ovet kiinni ja jotta vielä katsoa sittenkin käydä illan suussa onko siellä mitä
mistä sen tiesi milloin se oli kuivaa valmista
no sitä kopeloitiin vedeltiin korsia sieltä ylhäältä ja näin niin se siitä - heti tunnettiin jos se on kuivaa niin ei kun puimaan sitten
onko siinä mitään perää että siellä olisi sieltä olisi pudonnut jotakin matoja sieltä ylhäältä sinne lattialle
eihän sieltä mitään matoa siellä
niistä olista tai niistä rukiista lyhteistä mitä siellä sattui olemaan
niin no en tiedä jos sulan aikaan pellolta veti jotta olisiko ollut niin kuin onkilieroja tyngissä kun se maata vasten oli vaan eihän niissä mitä muita matoja ole ei niin ja ne siellä ne siellä kuihtui tuota jos sattui joku olemaan kuolivat kuumuudessa
no eikö ne silloin pudonnut alas jos ne kuoli
silloinhan ne putoaa justiin jos on kerran mitä niin kun ne tuota kerran jo savu käy ja lämpimään niin
no lakaistiinko sitä lattiaa sitten
no kyllähän sitä - lattiaa piti lakaistakin monet kerrat ja puhdistaa lattian piti olla puhdas
miten ne otettiin sitten sieltä parsilta tai orsilta alas
sitten pudotettiin - haravalla vähän kerrassa sen verran kuin minkä verran meni siihen lattiaan kun latjattiin lyhteet näin ikään rinnakkain ja varvittain
paljonko siihen pantiin
no minkälainen oli se tilavuus minkä verran sopi
miten teillä oli
vaan uuni eteen vain ei pantu mitään se koeteltiin se uunin edus pitää ihan vapaana meillä oli iso riihi siihen sopi näet kaksi laveria ruistakin minä en muista niitä lyhdemääriä vaan kaksi laveria sopi ruista
onko täällä semmoista tapaa jotta olisi lyöty rukiita ensin seinään
niin kuominoitiin kyllä piti sitä kuominoida ne sitä tehtiin sitä kuominoimista silloin riihessäkin tuota jos oli niin kuin - kiire tuota rukiin siemenestä tai mistä niin niin se se paras jyvä lähtikin kun lyötiin seinään kuivana niin ja siitä
montako henkeä siellä riihessä oli
se oli minkä miten sinne sopi --- minkä kokoiset riihet oli kaksihan sitä oli siellä tavallisesti ja suurissa riihissä oli neljä henkeä ja niin
ja yksi oli kuominoimassa
no ei sitä kun sitten oltiin puimassa niin sitä silloin kuominoitu se tuota kuominoitiin eri aikana jos oli niin tarvis jotta piti saada kerran jyviä niin se oli semmoista satunnaista niin
mutta jos ei tarvittu heti siemeneksi niin pantiinko ne erikseen sitten ne jyvät mitkä tuli siinä kun seinään hakattiin
niin no panihan ne erikseen niitä kyllä vaan kun ei ollut sitä niin ne yhdessähän ne oli kaikki niin ei muuta kuin säkkiin ja ja ei ollut niitä viskuukoneitakaan ennen se tuota piti käsillä viskata vielä jotta ruumenet enimmät lähti pois lattialle läjä kun sai pitkät pehkut puitua pois ja pehkut ne ruumeniin ne jäi läjä lattialle ja siihen läjän viereen istumaan ja sitten toiseen nurkkaan lattiaa oli puhdas viskattiin näin näin sillä tavalla ne jyvät erosi erikseen siellä perällä ja ruumenet putosi siihen väliin se oli sitä viskaamista
oliko ne eri nimisiä ne ne jyvät mitkä meni sinne etäälle ja mitkä jäi siihen lähemmä
niin no ne oli ruumenia vain mitä jäi - lähelle niin ruumenta elukkaruokaa ja ne oli sitten puhdasta jyvää mitä lensi sinne puhtaaksi sinne peremmä niin niin
ei niitä millään nimitetty toisella nimellä niitä parhaita jyviä mitkä meni -
ei ei ne meni siihen ja sitten tuota ne ruumenet otettiin siitä sitten erikseen pois ja rajaisiin viskattiin siitä väliltä vielä toiseen kertaan ja
mitä ne rajaiset oli
ne oli sitten sitä vähän huonompi jyvä siitä ruumenet rajalta otettiin vielä erikseen ja viskattiin vielä jotta se puhdistui ruumenista
ne on rajaiset
niin ne oli rajaisia ja
mitä ne on mitkä meni sinne ihan etäälle
ne ne oli sitä pääparasta jyvää niin ja niille sitten ei mitään muuta kuin - säkkiin sieltä lakaistiin ja pantiin ja ruumenet taas korsuun elukkaruuaksi
ai miten ne huonot jyvät puhdistettiin missä oli vielä niitä -
no ne ne tuota sitten jos niin kuin eri säkkiin pantiin ja ennen oli se tuuli iso vaate jonka päällä tuuletettiin tuulihan se puhdisti ennen laskettiin ylös vakasta ilmaa sieltä laskettiin tuuli puhui pois pölyt niin ja sillä oikein kun monikertaan laskettiin tuuleen niin sillä sitä ennen syötiin kun jauhettiin ja sitten myllyissä kun pääsi jauhattamaan ne jo oli kelpo jauhoa tuli niistä niissä ei ollut sitä pölyä vaan se jotta se vilja syötiin kuorineen ruiskin se - kuorineen jauhettiin nyt kun se liipataan näet tuolla niin samoin ohra liipataan se kuori pois ennen se piti kuorineen jauhattaa
kun niitä jyviä siellä puhdistettiin niin kädelläkö sitä heitettiin
kädellä kädellä viskattiin näet niin käsillä sitä viskattiin ennen sittenhän sitä kun tuli jo aikojen mittaan niitä tuuletuskoneita joista käsillä kierrettiin niin ei kun siihen laariin mätettiin vain ja vääntää toinen henki väänsi vain ja joka puhui jo pois ruumenet
millä pelillä ne ne oikein vanhaan aikaan puitiin eikö ne hakattu jollakin
se oli semmoinen semmoinen tuota keppi oli jonka päässä oli reikä ja sitten toinen oli semmoinen lyhyempi pulikka paksu ja se oli siinä tapissa siinä ja sillä sillä hakattiin näin ikään vain se - heilui sitten siinä
mikä se oli nimeltään se semmoinen vehje
se oli mutka mutkaksi sanottiin ja riusaksi mutka oli erikseen ja riusa oli kyllä erikseen se oli erilainen meidän puitiin mutkalla vain jotta
miten sillä puitiin
näin ikään se heilui siinä se terä tapissa siinä varsi se näet oli pitkä varresta pidettiin kiinni ja se heilui se terä siinä tapissa noin ikään ympäriinsä sillä hakattiin vain näin maahan maassa kun oli latjattuna ja - vahvasti vielä yhdeltä puolen päästä päähän laveri ja sitten käännettiin se lavos toisin puolin toiselta puolen ja taas hakattiin toiselta -
montako siinä oli yhtä aikaa hakkaamassa
no miten sopi kenenkin riihessä aina
teillä oli neljä vai vai kaksi
oli meillä kolme ei meillä neljää ollut kolme henkeä oli aina no sitten kun se oli hakattu kahden puolen pieksetty sitten ruvettiin puistelemaan niitä korsia ja puisteltiin niin jotta se piti sen jyvän karista sinne lattialle ruumenineen päivineen jotta puhtaat oljet saatiin siitä ja kun puisteltiin niitä mikä puisteltiin osa se pantiin jo taas läjään noin siihen kannettiin sitten siihen läjään josta sitten se kupo syntyi niin
pitikö täällä päin puida tahdilleen vai
eihän sillä mitä ollut miten se nyt kenelläkin antautui siellä niin niin
mihin ne oljet pantiin
oljet kun sidottiin kuvolle oljet työnnettiin vain pellolle ja sitten siitä raivattiin johonkin hyötyyn niin pois kun kenellä lie ollut mitään latopöksää tai läävän edessä semmoista sinne vain
jos niitä olkia myytiin niin millä ne mitattiin
no ei niillä silloin ei ollut kilokäytäntöä se vain kupoluvulla niin touon oljetkin ne näet kun oli sillä pienellä kuvolla niin se oli kupoluvulla myytiin jos ken osti niin kun ruisoljetkin kupoluvulla
ei sillä tavalla mitattu että olisi jollakin köydellä ne -
ei ei se oli vain kuposotta oli niin ei kilosta ei ollut mitään puhetta niinä aikoina
miten varhain riihelle mentiin
melkeinpä aina kun puolesta yöstä se oli vain yhden kahden nurkilla mentiin aamusilla
niin varhain
niin varhain ja sitten sinne seitsemään kahdeksaan aamuun se piti olla selvää olla viskattukin jo niin
ja sitten pantiin se uusi ahdos
ka sitten uusi ahdos jos lyhteet oli niin saapusalla pantiin uusi ahdos jotta ne ei ollut kuin kopata no missä oli vähän rahvaita niin täytyi joutua päivän hommiin ahdokselta sitä kun syötyä pikkuisen aikaa lepäsi miehien piti lähteä - hevoshommiin ajamaan vaikka metsää tai mitä ja tehdä niin kuin rosvon sen työn tuota yöaikaa ei sitä joutanut sen tähden sitä päivää menettämään missä oli vähän lähtijöitä niin sitä piti olla päivälläkin liikkeessä vaikka ahdos puitiin yöllä
oltiinko sitten vielä saunassa -
saunassa iltasilla se olikin juhla kun oli pääsi saunaan se oikein mieli teki ahdoksen jäljiltä
mutta ei heti menty kun oli puitu
no kyllä ne meni muutamissa hetikin aina vaan tuota se ei käynyt päinsä näissä pienrahvaissa taloissa ensinkään se missä päiväläisiä oli ja sillä tavalla niin niille täytyi lämmittää kyllä sauna ja antaa mennä saunaan vaan missä oli oma sakki ja vähän niin ei sitä piti iltaan odottaa kunnekka joutui -